Uchitun ka' yan se'en ti ajmo'nokpaaloo' ya' kib'el ti b'ej tu'ux yan pokche' yan kikäxtik <hesitation> ule' pokche' jeb'ix ule' tzutzula, ule' ukuk'il jab'in, usu'uk usu'uk <hesitation> päj, su'uk limón kiwa'lik to'on a'lo' kuchäkäk kitz'ik ti ajmo'nokpaaloo' u- uk'u' b'aylo' kitzäkik a' se'enil a' ma' ki' yoolil etel se'eni' se'enil ti ajmo'nokpaaloo', b'aylo' uchitun, b'aje'laj ma' ba'je'laj jach yan tz'ak ti kokonb'il ti ukuuchil konol tz'ak b'aje'laj jach yan b'a'ax utz'ajb'il ti ajmo'nokpaal tulakal yan quimico, uchitun ma' uchitun etel ule'il <hesitation> pokche' kitzäjik a' mo'nokpaal, inten tin kuya'lb'älten inten mo'noken, kuya'lb'älten xen akäxten a' le' je'la' y kutz'ajb'il tulakal uk'ab'a' inb'el in <noise> inxot'ik kintal umächb'äl kutz'ikoo' ti k'aak' ti u ti uchäkä' a'lo' kutz'ajb'il ti ajmo'nokpaaloo'.